අතීතයට සාපේක්ෂව අද සංචාර වැඩිවීම ගොඩක් හොඳයි කියල මම හිතන්නේ. <hesitation> මොකද, සංචාරය කිරීම මිනිස්සුන්ට නව සංස්කෘතීන්, සම්ප්‍රදායන් සහ අදහස් අත්විඳින්න ඉඩ සලසනවා. පවුලේ අය සහ මිතුරන් හමුවීමෙන් බැඳීම් ශක්තිමත් කරනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරය දේශීය ආර්ථිකයන් ඉහළ නංවනවා, හෝටල්, අවන්හල් වගේ කර්මාන්තවල රැකියා නිර්මාණය කරනවා.